Ommaq hariliguq laagriq, miä om sis sääne helle oluq, <hesitation> tummõ oluq, ehk porter, midä või umbõ kavva laagõrdaq ka sääntses paksus, tummõs kangõs ollõs. Erineväq ipaq, erineväq puuviläollõq ja nisuollõ. Et kõik ommaq ummamuudu erineväq.